الإتنين مهمين صراحة. بس ممكن اختار إني أفجد السمع على إني أفجد البصر، لأن البصر وسيلة رئيسية لفهم العالم والتفاعل معاه، ورح يساعدني للتعامل وأتفاعل مع الناس اللي حولي. عكس حاسة السمع. طبعا أكيد فقدان حاسة السمع بيكون تحدي بس مو راح- ما راح يكون نفس التأثير. من وجهة نظري إذا فقدت البصرعن إذا فقدت السمع من وجهة نظري يعني.